اللون البرتقالي نقولو لون الذكاء الوفرة الجذب الوفرة الطاقة المال للأشياء الحاجات الباهية الكل ، معناها اللون البرقداني هذاكا خاطر يعطيك قوة ويعطيك طاقة ومحفز أنك انتي تعمل برشا حاجات وتبدى ناشط وكل شي.